येसा है, काम दन्दा मुक्ति तरखा है सब। गाड़ी चलोनों, गाड़ी का धोनों, गाड़ी का टायर कौन चलो, टायर खलनों, जाइन कौको बोल देनों, येसा कहीं परकार है। से गाड़ी भी चलोनों रहे हैं आदमी का, <hesitation> पंडक्टर भी करें जो काम आदमी, धावर भी रहें, किनर भी रहें, असा कहीं परकार का वेसा है ताकि आदमी भूकन नहीं मरतों हैं। दाप्टर भी आवज, इंजिनियर भी आवज, कंपूर्टर भी आवज, ताकि कहीं परकार का असा सादन रहें जो कासे आदमी करी सकें। असो रहें, कंपूर्टर, कंपूर्टर को काम करें, डाक्टर, डाक्टर को काम करें। गाड़ी गाड़ी काम करें, मोटर माले करें, गाड़ी गाड़ी काम करें।